Bhekpaito haitom bharikpe ar, dom bha he ka bhe bhe kpa ito a lbheu abe asa dor aka bhazeu mma bhaneng hotom kwe so ora ekpeto a'ime ewab a wab ara bha ehun hun a’ mas ora nta ado ere tama howab setama howab kwe bhano babha wab bha mgboro atama izam zabha zam sa bha bhoro oven fa ra bheta ora bha fi bheven be vohon, sa bhafi bheven be ronon sa bhabhoro bha bhafi bhanor howab sabha fi bhano o uyeng izamne bhano mgboro ara bhata ma bha howab sa bha bhoro bhafi izanji bhafi bhano howab bhano howab sabhg se bho sa bha fi sahba wab howab sa bha bhoro bhayi howa kwe raje ra tar, sabhanyi howab kwe ratar sabha bhoro bha humor bhanoa rasi hofi bha humo bha se bho, bara bhahom edere, bara kabha fi rasi, bara kubhoa kubho bha hon bhuhom sakubho bha se bharoso bha hon bha ekpa eto a'bhano a don unwe bara ka bha kpe unwe, hevuma hevum sa bha vinene sara bha hais o sabhaiso sabha bhoro. Bha se bha don unwe sabha sebha don unwe ara fona fofone a'do nunwe agba bha se bho bha tama bhoven hokpe sabh akpe bhovene bha ikarika renub ara iva bhanabhere bha tama ukpom oko na bha hijani re bha hekabhe araje bha heka bhe ntara bha zen bhana don unwe, bhodarikpem ede yina bhano ba ka bha yar hiza ra bira rava, ba bha yabe bhanoa aa a vuno kor sabha tama sabhatama oyar bhe to ahara bhanabhere ikarika obhoniva sa bhana bhere bhatama oyaro aka bhava bhano a kabha toro bakarabha mama bakara bha ba kar abha se bhadom unwe ba kara b hase bha bha bhe kpei to heka bhe bara bha ka bha humor bhanan bheven bheven a’ uya bhano obhoraze ara anumene nnan hotom bha no obhoraze, saryi sa bhan tar hotom kwen kwen na nna bha nabhere nsebha zumuton kwen kwen nse bhabha zokpo ere nan hotom, sena hotom seji se nan hotom kwere houiovi se behoro asode soji, seve esabharofem onyi do, bhovensevene, sara bharofem esa ara ntana onor gwa nkubho nkpe hotom. Bhinviza ara bhahekabhe eto arabhano ba kubho agba bha bha mame aka bha wabirasi aka bhe wab iwamgboro ara kpam kpam iwamgboro kiridi gba bha ehw hun jen bwa ehuhun a novemba ora nta do ere wab iwamgboro ntereze efama kwe ora saji sasebho sajobhere rahor ajore sabhoro anyen bhano a’ atema izam sa tama izam ayeng bhano owab afta ntara fi bhe venbe abhoro a'ayen bhano owab sayen bhano howab sabhasebho bhawahowa brere bhabhoro bhawabakwoara ora ntara anyeng ise iwa avara bha fibho sayen ise iwa sava afibho arata bhose afabhose satabhose sabhore ava ise iwa afibho bha nyon hobhoraze anihom mani sa sehho ayayen royor saro fore bhanorere ituma kpeve si ku ifore bhano ani an bhoven gwere bhosumare ton bhoven hogbodan, hodam nta bhano ara bha nu bhafore ituma kpere bkosi bhenụnụ bherum a'rum bur asi ntav be bhahumo bhamu bha fore itumakpere bhovengwe bodam bhosumarethon sara yobha yobherebho ani bodam bkosi bhenanure ara bhanobere ba bhanu bhafore bhanoa'royor bere. Ara babha kubha eyo eyonne sara bhafa bhenu sara havava hedamo mabha he kabhoe ara je gwa nsere nna kure bhenu ba bhe kure mabhe ta hope ovovo dam nte oja bhamo aja bhanu bhafore bhenire bha kekabhe araje ntana se bhekpa azono bhani bhe tum saja bhefore fore bhe kpa azono bhani sasere rahor rafore bhano ratabho, ijo joi si kure ozama agba fore royor, ijojoi sikure iri pana bhano bharame a dom, oyinayinaaka odo gwen ani gwo thar dat epa hifam akpa kpon sef an bhoven gwere hodam mnure kpan dat bhano aratorator ado agbazizia agbatar bhabheven bem bhaye bhiai jim ji kubho oda rikpem anire bha hekabhe egba’ ara asi egba, jenjen sa sebho satar a tabe ntara bhazizin agba bhata dor bhitam jim bhavikpem sara kubhobhanan untar ozebe anum anum sanyi san sebno sana kubho ngwore gwore rahorjere, ma oyina eriri edo je kubha bhe kpa bere ehor grem se sebho sere sara hubho sa yem bhe tum nta bhe zen bheku, bhoven gwe ogbodam bur asi ora bhanor babha nu bhe kpa bere ntaja kubhobha zizia agba nan bemeie bha ohora mma gha akubho agba zam rahor ser nzia agba bheji bhetumre hofo ani san habhana. Kwen kwen sana nyubre biso sa mnrobharobh an bhoven fangba zen egba jen jen ora ikor remare efoto mita hodam bkos agwo gwagwane sahoremene iso asi ara bhanotum sgba jejensangba nsere bkosof bhanotum babha kure san hurra yen bhevenevene anire bhevenevene amire hitam ja nijanire asi ora bham ja nianire a si ora bhanotum bere benben habhadam anum san sere ara gwa gwa ne gwo remene mene hiso ntana gbam nan be hotere mma gba bhan hara hito sahara bhata nna gwagwane ntabho nan kpor hotere kwere re oyina yina a yani gwo nu bhoda hiso oro gbonu bhekpa grem gwere oyina reje eunta bhe humor nsere bha hezin hazin an ihon amyina sa bhe hezinhazin an ihon anyina sabhe humo nka sere bhanuma ofena fena ru sam bare san yen ejoy obhazi suvana san hujere bhinvi za bhabha hekpa eto eto a i me anusokwe, sogbora hobo kwene ikpon itabho sara rasi ara meh ama tum ekpone ama jine ama kuhan ata nta rakua amame ama baba. Ofune soro bhorere, sgba jensen soro ra dat oro ra hiso ozere mmoro hor dat osomesane euoi okubho osere bharaje bharaje bhoven ta do eje bha ekpam ora aja gba zizia bhano ara to rator habhado ara ikponjire akuma gba bhasa do ruhan agba bha tom bhano ara imoto a'kperem mani jiri tatabha ikpone igbijia agba bha nan jo evana jere mhumo bho mbare bha kpam kpam ne.